Sakafo mamy nenahy ny tiako hohagnina andro mandraigna satria ah mila mila raha mamy anao andesinao hiatrika ny tontolo andronao ah, de akeo ko nefany anao ah ,le raha mamy ah mitondra enerjika kokoa ho anao, de igny zany nenahy no tegna tiako hoe sakafo mamy andro mandraigna. <noise>